So ko eng' chii nekararan sapeet nyii, eng' kotokol, ko chii ne ma chupe kei ak chii, chii ne ikilikei, chii ne achini piik ap kuurkat paisho, chii ne toreti chii tukul netinyei tapu, chii nne toreti piik chemat che maimuchikei, chii netoreti akot kipsirtoyoo, amatinyei moo neya, matinyei koong' neya, matinyei kole ng'o ni ko ng'o ni, paipachini kei tukul ne- nekayachi chii, mpaipachini kei tukul ne kataret chii, ama tinyei mukuleel ne ya. ko ing' yotok anyun, ko chii choo no, ko chii ne eng' achek keleen chii ne iperuroot, chii ne paipai, chii ne leel moo, chii nee makipng'etkon'g ya, ako chii ne neiperuroot, ko anyuun, eng' yotok, ko chii ne- ne- nekararan kunoo keleen achek notok ne ki ne- ne- ne paipachini sapeet nyi ko tukul ama ama eng' in eng' eng' eng' koong' neya ak oor ake tukul ne- ne- ne- nemak neya, koing' yotok anyun, ko chii cho noo, ko peruroot ako nyolu eng' kokweet.